aðeins um helmingur af tekjum ríkissjóðs af ökutækjum rennur til framkvæmda og viðhalds á vegakerfinu framkvæmdastjóri segir vegi landsins hafa grotnað niður vegna vanrækslu og þjóðarátak þurfi það er ekki til marks um að gildandi búvörusamningar séu slæmir að ákveðið hafi verið að endurskoða þá ári fyrr en til stóð segir landbúnaðarráðherra fresturinn sem bandarísk

höfðu til að skila börnum sem þau létu taka frá foreldrum sínum á landamærum Bandaríkjanna og Mexíkó rann út í gær mörg hundruð börn hafa enn ekki hitt foreldra sína því fylgir mikil ábyrgð að selja frá sér land og Íslendingar mega ekki enda sem landlaus þjóð í eigin landi að mati bónda í Þistilfirði á Suðvesturlandi í sumar borgarbúar viðurkenna fæstir að kuldinn og leggist á sálina og sumir fagna blautu veðurfari gott kvöld um helmingur af tekjum ríkisins af ökutækjum fer til vegaframkvæmda uppsöfnuð viðhaldsþörf vegna niðurskurðar eftir hrun kostar minnst sextíu milljarða króna til viðbótar við árlegan viðhaldskostnað einungis um helmingur af tekjum ríkissjóðs vegna skatta af ökutækjum rennur til vegaframkvæmda og annarrar svo sem snjómoksturs og

samkvæmt upplýsingum frá fjármálaráðuneytinu voru tekjur ríkissjóðs af ökutækjum árið tvö þúsund og sextán um fjörutíu og fjórir og hálfur milljarður króna það ár fóru um tuttugu og tveir milljarðar í vegaframkvæmdir viðhald og

ef við skoðum heildarfjárveitingar árin tvö þúsund og átta

til tvö þúsund og átján á verðlagi þessa árs eru fjárveitingar enn langt undir því sem þær voru árin tvö þúsund og átta og tvö þúsund og níu þannig fóru tæpir fjörutíu og sex milljarðar til Vegagerðarinnar árið tvö þúsund og átta þrjátíu og átta milljarðar árið tvö þúsund og níu en fór niður í um tuttugu milljarða á ári næstu árin í fyrra fékk Vegagerðin tæplega þrjátíu og einn milljarð eða um þriðjungi

minna en árið tvö þúsund og átta þetta er vegna allra verkefna Vegagerðarinnar framkvæmda viðhalds vetrarþjónustu flug og

og almenningssamgangna samkvæmt svari frá Vegagerðinni hefur ekki tekist að vinna öll verk sem sátu á hakanum eftir hrun uppsöfnuð viðhaldsþörf vegna niðurskurðar á vegaframkvæmdum undanfarin ár er metin um sextíu milljarðar króna samkvæmt svari

samgönguráðherra við fyrirspurn á Alþingi á sama tíma hefur umferð og álag á vegakerfið aukist verulega vegna gríðarlegrar fjölgunar erlendra ferðamanna þá hefur ökutækjum fjölgað um tæpan fjórðung frá árinu tvö þúsund og ellefu

við Kaplakrika þar sem framkvæmdir eru að hefjast

á sama tíma og ferðamönnum hefur fjölgað fjórfalt

þörf á þjóðarátaki til að ná endum saman

er ekki að skila sér í vegakerfið

spurning um að forgangsraða

króna sem sett er í

búvörusamningar verða endurskoðaðir ári fyrr en að var stefnt landbúnaðarráðherra segir það ekki til marks um að samningarnir séu vondir draga þarf úr lambakjötsframleiðslu um allt að fjórðung gildandi búvörusamningar til tíu ára voru afar umdeildir haustið tvö þúsund og sextán þeir urðu óvænt að kosningamáli og segja má að Björt framtíð sem þá mældist

með lítið fylgi í könnunum hafi tryggt sig inn á þing og þaðan í ríkisstjórn á því að greiða einn flokka atkvæði gegn

Sigríði Andersen í fyrra var svo vandi sauðfjárbænda í brennidepli eftir að sláturleyfishafar lækkuðu afurðaverð um rúman þriðjung í vor gerði landbúnaðarráðherra samráðshópi um endurskoðun búvörusamninga að setja vanda sauðfjárbænda í forgang í vinnu sinni

var sammála um að offramleiðsla væri í greininni og draga þyrfti úr henni um allt að fjórðung tillögurnar kveða meðal annars á um hvata til bænda á

ellilífeyrisaldri að hætta búskap að frysta gæðastýringargreiðslur og að lækka svokallað ásetningshlutfall jafnframt hefur verið ákveðið í samráði við Bændasamtökin að flýta viðræðum um endurskoðun samningsins sem átti fyrst að endurskoða á næsta ári og svo aftur tvö þúsund tuttugu og þrjú nú er stefnt að því að ljúka fyrstu

fyrir árslok hvað segir það um þessa samninga sem tóku gildi í fyrra að það sé verið að flýta endurskoðun þeirra um eitt ár ef að aðilar ná saman um það þá er það bara hið besta mál þetta er ekki til marks um að síðustu samningar hafi einfaldlega verið vondir nei ég meina þeir voru gerðir af báðum aðilum og menn voru ásáttir við þá þá svo breytast aðstæður og koma upp einhver önnur knýjandi úrlausnarefni og þá er bara sjálfsagður hlutur að takast á við á við þau nýju verkefni Kristján segir að í viðræðunum verði unnið út frá tillögum samráðshópsins honum lítist vel á þær og sé bjartsýnn á að þær geti hjálpað við að greiða úr vanda sauðfjárbænda hópurinn leggur einnig til stöðugleikasjóð eða til að mæta tímabundnum áföllum sjóðurinn yrði fjármagnaður af greininni en með stofnframlagi frá ríkinu er það eitthvað sem þér hefur tel ég vera þess eðlis að við þurfum að þroska þær í sameiningu ef þær eiga að verða að veruleika ég tel sumt í þeim ekki vera þess eðlis að það sé hægt að ganga fram með það ég veit til þess að það eru líka mjög skiptar skoðanir á meðal bænda um þessa hugsun sem þarna er inni hundruð barna sem tekin voru frá foreldrum sínum á landamærum Bandaríkjanna og

Mexíkó hafa enn ekki fengið að fara aftur til foreldra sinna fresturinn sem stjórnvöld höfðu fengið frá dómstólum til að sameina fjölskyldur að nýju rann út í gær alþjóðasamfélagið brást ókvæða við í sumarbyrjun þegar fregnir bárust af því að bandarísk stjórnvöld létu skilja að börn og foreldra sem reyndu að fara ólöglega inn í landið við landamæri Bandaríkjanna og Mexíkó eftir mikinn þrýsting gaf Trump Bandaríkjaforseti út tilskipun um að þessum aðskilnaði skyldi hætt í San Diego gekk lengra og úrskurðaði að börnum sem hefðu verið tekið frá foreldrum sínum skyldi skilað aftur fresturinn til þess rann út í gær þá sagði talsmaður stjórnarinnar að rúmlega átján hundruð börnum hefði verið skilað til foreldra sinna eða ættingja

eru um sjö hundruð börn sem ekki hafa enn hitt foreldra sína þar af eru fjögur hundruð börn sem eiga foreldra sem hafa nú þegar verið sendir aftur til síns heima stjórnvöld segja að á næstu vikum verði flogið með þessi börn til síns heima er ein þeirra mæðra sem enn hafa ekki endurheimt dóttur sína hún ákvað fyrir tveimur mánuðum að freista þess að finna sér

og sjö ára dóttur sinni

betri tilveru og lagði af stað frá þorpinu þeirra í Gvatemala í átt til Bandaríkjanna

þær ferðuðust gangandi og með rútum oft þyrstar og svangar á níunda degi komu mæðgurnar að landamærum Bandaríkjanna og Mexíkó þar sem þær voru stöðvaðar af landamæravörðum og skildar að var haldið fanginni í fimm daga hún svaf á gólfinu með þunnt teppi og var að lokum sagt að ef hún skrifaði undir

hún skrifaði undir var flutt aftur heim til Gvatemala en hefur síðan ekki séð dóttur sína hún vonar að hún sjái hana fyrir átta ára afmælisdag Antóníu fjórtánda ágúst

við Hafralónsá í Þistilfirði segja að þeir sem eignist jarðir við ána verði að tryggja þar áframhaldandi starfsemi og taka þátt í samfélaginu þá fylgi því mikil ábyrgð að selja frá sér land og hættulegt sé að missa eignarhald á stórum landsvæðum fjórar jarðir við Hafralónsá eru í eigu erlendra og innlendra fjárfesta félagið e h f á

e h f eiga Hvamm eitt þrjú og fjögur að baki þessum félögum standa meðal annarra fjárfestarnir og Jóhannes Kristjánsson þessum jörðum fylgir í Hafralónsá og margir heimamenn við ána telja að ásókn í jarðir í sveitinni snúist um það eitt að ná yfirráðum yfir ánni Hafralónsá

mjög jákvætt að jarðnæði hjá okkur sé verðmætt og að menn vilji kaupa það en auðvitað hefur maður alltaf einhverjar áhyggjur af því þegar menn fara að verða stórtækir í

að kaupa mjög margar jarðir þannig verði menn umsvifamiklir á fámennu svæði og þá skipti miklu máli að þeir verði hluti af samfélaginu og taki þátt í því sá sem kaupi jörð verði að nýta hana áfram viðhalda þar starfsemi og byggja upp falla í hópinn það gengur ekki að menn gangi fram með óhóflegum þrýstingi það er mjög óeðlilegt og ég held að við getum aldrei sætt okkur við slíka hegðun og þeir menn verða aldrei velkomnir hingað undir þetta tekur oddviti Langanesbyggðar jarðirnar verði að nýta í sátt við samfélagið og hann vill að menn stígi varlega til jarðar og

hugsi sig vandlega um áður en þeir selja jörðina sína menn þurfa að hugsa sinn gang þetta eru náttúrulega ákvarðanir til framtíðar

þarna eru hlunnindi og vatnsréttindi og annað sem menn þurfa bara að hugsa út í taka þá ákvörðun að selja landið sitt Hafralónsá er stór tekjustofn í þessari byggð og að missa þær tekjur til annarra og burt úr samfélaginu vekur ótta heimamanna og eignarhald á landi og

bújörðum almennt sé afar mikilvægt við verðum að gera okkur grein fyrir því að er eitthvað sem eitthvað sem er til framtíðar og að missa allt eignarhald á landi á stóru svæði er stórhættulegt ætlum við Íslendingar að enda eins og einhver Palestína landlaus þjóð í eigin landi í kvöld frá klukkan nítján þrjátíu getur fólk víða um heim séð

sem oft er kallaður blóðmáni vegna þess að tunglið verður rauðleitt þetta er bein útsending frá Indónesíu þar sem deildarmyrkvi er hafinn stendur til tuttugu og ein þrettán og sést því ekki á Íslandi fullt tungl rís ekki hér fyrr en tuttugu og tveir þrjátíu og sjö í Reykjavík verður þegar sólin jörðin og tunglið eru í beinni línu seinast sást

september tvö þúsund og fimmtán næst sést almyrkvi

Íslandi hinn tuttugasta og fyrsta janúar tvö þúsund og nítján

í kvöld verður lengsti

hagvöxtur í Bandaríkjunum hefur ekki mælst jafnmikill í fjögur ár Donald Trump Bandaríkjaforseti spáir því að hagvöxtur þessa árs verði sá mesti í

en þrettán ár Pútín Rússlandsforseti hefur boðið Trump í heimsókn til Moskvu hagtölur fyrir annan ársfjórðung í Bandaríkjunum voru gefnar út í dag Trump sagði að einna ánægjulegustu fréttir dagsins væru þó þær hversu mikið viðskiptahalli Bandaríkjanna við önnur lönd hefði lagast á síðustu mánuðum

bjartsýni sinni og sagði að með því að auka vöxt um þrjú prósent á ári á næstu tíu árum mætti fjölga störfum í Bandaríkjunum um tólf milljónir og spýta tíu billjónum bandaríkjadala inn í hagkerfið

embættisfærslur Trumps segir í dag að það verði að viðurkennast að Trump eigi skilið mikið hrós fyrir þessar jákvæðu hagtölur margir fréttaskýrendur hafa þó slegið varnagla og sagt að hagkerfið gæti kólnað hratt á næstu mánuðum á sama tíma og þetta gerðist vestanhafs hélt annar forseti blaðamannafund í Jóhannesarborg hvíta húsið brást hratt við þessu boði og sagði Trump opinn fyrir því að heimsækja Pútín til Moskvu valt á Arnarnesvegi rétt við

í Kópavogi á ellefta tímanum í morgun og var veginum lokað um nokkurn tíma ökumaður steypubílsins slapp ómeiddur en ekki liggur fyrir hver tildrög slyssins slyssins voru bíllinn var að lokum réttur við og fluttur á brott og opnað fyrir umferð um veginn hæð yfir Evrópu og óvenjukaldur sjór úti fyrir Suðvesturlandi er líklegasta skýringin á

á syðri helmingi landsins veðurfræðingur segir viðbúið að sjórinn hlýni ekki í bráð sá helmingur sumars sem nú er liðinn er sá

í Reykjavík frá upphafi mælinga vætan hefur hamlað slætti á Suðurlandi og hrakið borgarbúa í ljósabekki en á meðan rignir á Sunnlendinga hefur verið veðurblíða á Austurlandi og hitabylgja í Evrópu það er ákveðið samhengi þarna í Evrópu myndast svokölluð

yfir Skandinavíu sem teygir sig niður til Evrópu slíku veðri

ef þetta gerist að sumarlagi fylgja því miklir sumarhitar þurrkar og núna hafa orðið skógareldar

þetta gerist er ekki óeðlilegt að það sé rigningaveður hér út af því einfaldlega að þegar komin er fyrirstaða þarna þá beinir leiðinlegu veðri til okkar frekar en eitthvað annað það urðu einhverjar mestu

sem hafa orðið í hluta Norður Ameríku í Montreal hafa til dæmis orðið mörg dauðsföll vegna hitabylgju í Japan urðu gríðarleg flóð og skömmu síðar hitabylgja og þar er hægt að fara að tengja þetta við hlýnun jarðar hafa orðið í fortíðinni þá urðu þær í kaldara heimi

eru þær með því allra versta sem hefur gerst Halldór segir erfitt að fullyrða um veðrið næstu sumur það er sjór búinn að vera að myndast núna í nokkur ár suðvestan við landið þegar slíkt er þá eru

sem eru hér mjög algengar ef þessi kaldi sjór heldur áfram þegar hann er kominn

borð þá tekur oft dálítinn tíma að losna við hann þá geti þetta haldið

eitthvað kaldari sumur

þessu fylgir talsverður vindur og Veðurstofa mun gefa út viðvörun um hvassviðri undir jökli

en síðan er spennandi hvað

það er spáð rigningu frá fimm til miðnættis annað kvöld hérna á suðvesturhorninu sem kemur ekkert á óvart

á sunnudaginn er spáð tuttugu og fimm stiga hita

finnst rigningin æðisleg ég elska rigninguna hún kennir manni svo mikið þetta er

gleðina einhvern veginn og ég fylgist mjög mikið með veðurspánni en hvað segja nú sálfræðingar um áhrif veðurfars svo sannarlega hefur veður áhrif á sálræna líðan fólks og atferli þunglyndi og þvílíkt að veðrið hérna fyrir sunnan hafi verið erfitt fyrir þennan hóp maður verður svona þyngri sporin verða erfiðari en maður er alltaf að vonast til að það birti til og það gerist bara núna ég vinn úti maður er

í lagi þú ert ekkert orðinn þunglyndur af þessu

bjóst ekki við að verða manneskja sem veður fer að leggjast á sálina á en það gerir það tökum minni þátt í félagslegum uppákomum og eitt af því sem við þurfum að gera til að halda depurð í skefjum er að

mjög góð áhrif á lungun ekkert að þeim í sumar þegar maður er kominn á þennan aldur þá

ekki svo miklu máli þetta er búið að vera alveg voðalegt veður gróðurinn er fallegri í rigningunni fallegri en ef mikil sól finnst mér ég reyndar bý úti á Spáni þannig að það voru ægileg viðbrigði fyrir mig að koma heim

mér er búið að vera mjög kalt héraði í Kína þjást ekki síður vegna mikilla hita þar hefur hitinn slagað í fjörutíu gráður síðustu dægrin það fer illa í sem

ekki meira en þrjátíu stiga hita starfsmenn

reyna hvað þeir geta til þess að kæla umhverfi þeir gefa þeim stóra ísmola og svalandi sumarávexti og halda þeim eins

og þeir geta inni í skugga þykkur feldur eykur líkur á að þeir fái hreinlega hjartaáfall vegna hitans íþróttir kvöldsins aðeins um helmingur af tekjum ríkissjóðs af ökutækjum rennur til framkvæmda og viðhalds á vegakerfinu framkvæmdastjóri segir vegi landsins hafa grotnað niður vegna vanrækslu og þjóðarátak þurfi það er ekki til marks um að gildandi búvörusamningar séu slæmir að ákveðið hafi verið að endurskoða þá ári fyrr en til stóð segir landbúnaðarráðherra fresturinn sem bandarísk stjórnvöld höfðu til að skila börnum sem þau létu taka frá foreldrum sínum á landamærum Bandaríkjanna og Mexíkó rann út í gær mörg hundruð börn hafa enn ekki hitt foreldra sína því fylgir mikil ábyrgð að selja frá sér land og Íslendingar mega ekki enda sem landlaus þjóð í eigin landi að mati bónda í Þistilfirði næstu fréttir okkar eru í útvarpi klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir punktur is veriði sæl og njótið helgarinnar